Ya kutua ye'e jun otukue ye'e te te tina ña'a, tediluña té ujun ujun ojun ya ye yio yuku tea yiyo'o ve'e he ya ye iho ye jun ndandu'u, ngueka chinuun ye'e yete tinchi iha dejun dije nda'a ngakumenga dakakumechun, kume'e kuchichu vi'i uun ndakachichu vi'i vi chuvachiu vi'i ya ian ndakaku ujun tinaña, tedujan tuu te viluu aka chendió, tekutu ye'e ujun ujunte'e lo'o chitian ye'e ujun tagin xe'e honra nduu ndinnu na'a xhina xhia tu'u jun yetaji horas nguete te ke loña chitajexe uun horaña'a uun ñayuu xenuu, na hora ujun kaxhixe tejaña tuña'a chingua nachiyuan tajindu, ndunguu ngue unu ndika'a tangueña tedikuenña ngue ngueni he kangue nde nguun na'a tendan nukue chinde niututi ña'a te jun ñajun ña ndandukue chi tachiña'a ndikuu tajiña'a kixuu tajiña'a jun ujun ye'e kilanda kai yivii nuu kue na'a.